So a ɓornaake a wataake faɗe maaɗa, a yiɗi bo kaɓɓaɗe sey ngàta, sey ngàta ɓoggol faɗe ɗen e nder yolnɗe non e dow faɗe ɗen, ngata ngàta taa heyni wata sai kaɓɓa, koyɗe maa bo e nder.